Zero, raiky, roy, telo, efatsy, dimy, tsota, fito, valo, sivy, folo, raika ambifolo, roa ambifolo, telo ambifolo, efatsy ambifolo, dily ambifolo, enina ambifolo, fito ambifolo, valo ambifolo, sivy ambifolo, roa-polo.